في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، على الرغم من إنه كان يعيش في قلاع قديمة ومهجورة كان يشعر بالخوف كلما حل الليل، كان الجميع يظن إنه <hesitation> شبح مرعب، لكنه <hesitation> في الحقيقة كان يختبئ طويل الليل في الزوايا المظلمة <hesitation> محاولًا تجنب الظلام الذي يسبب له الرعب.